Xu kavinichí yeña ñanayo xoku ini ná, na n ku destino xo vee xhiku chu yuu meixlei ñaña kunoni ini xo melichian nduchí nunale kukuxo.